हैं नारंगी रंग से मै जड़ाव महसूस करते हैं। काबर कि जो फल होल जैसे संतरा हो गाइस मौसंबी हो गाइस आऊ कपड़ा भी नारंगी रंग के बहुत अच्छा लगेल।